﻿Ba cha su a yisang tlangsa waai vung gib a yi ga datam mbuni vung amma yawan kafin ma fi aures se mya yisang ngas na nu to gi ba yi a datam vung, gi kab mya wultu yan zar wa fi aure ta fi daɓara washi nda ta fi aures.